ତୁମ୍ହାନେ ତର ସବକର ପହଲେ ସବସେ ଖାନା ବୈଠରିନ ବାରେ ରଜାନା। କଣା ମୁତେ ଭୀ ବତୀଵା କି ତୁମ୍ହାନେ କୋ ଖୋଠୀ ଜାଓ ଖାନା ଖାଈବାଲେ। ଜୋ ଥୀ ଅଚ୍ଛା ଅଚ୍ଛା ଖାନା ମିଲେ, ମତେ ନଯା ନଯା ଜଗା ଜୀବା ଖାନା ଜୀବ ଖାଈବାଲେ ମଜାସ ହୈ। <hesitation> ତା ଜୈଂତୋ କିସେ ନଯା ନଯା ଜଗା ବନିଯା ଅଲଗେ ମତେ ପୁରାନା ଜଗାରୋ ବୋଡେ ଜାଈଚୀ। ତୁମ୍ହାନେ ନଯା ଜଗା ଚାହିଏ ଜୋ ଥାରେ ମୁତ ଅଚ୍ଛା ଅଚ୍ଛା ଖାନା ଖାଈ ସକେଂ। ତା ମତେ କଣା ତୁମ୍ହାନେ ବତୀବା କି ନଯା ନଯା ଜଗାରେ ଖେଂଟା ମୁଝାଈ କି ଖାନା ଖାଈ ସକେଂ ଔର ଅଚ୍ଛା ଅଚ୍ଛା ଡିସ ମୁଝ ଖାଈ ସକେଂ।